Aguacate señien aguacate ken sandacam preparar en salsa tandiyan guacamole mijiel di mole pues sarangarj kisandi carne embarrar de cot de cot danatanbaild our aveces sarangande salsa ara cuñij ouj sonacar rebanada por tuonza ti rebanada einsalada ensalada de chipil de guacamole queta ais cercado